کرېن ماشینونه یا وزن پورته کوونکي دا هدف لري چې: درانه شیان، لکه د ودانۍ مواد، ماشینونه یا کانتینرونه پورته او انتقال کړي. په ودانیزو چارو، بندرونو، او فابریکو کې مرسته وکړي. هغه کارونه وکړي چې انسان یې نه شي پورته کولی. یعنې، کرېن ماشینونه د درنو شیانو پورته کولو او لېږد لپاره ډېر مهم دي.